तोता के चोंच घुमदार हो वच्चे तोता के गर्दन छोट हो वच्चे। और सरीर मजबुत हो वच्चे तोता के पैर मजबुत हो वच्चे। और उनकर पंजन जाइगो डेक्स्टाइल हो वच्चे तोते मिलनसार। हो खचे आउर दुसरों के साथ रहना पसंद करचे तोता गर्म जल। वायू में रहला पसंद करचे और दुनिया भर में पावल जाचे तोता में। मानो आवाज निकाले के आर नकल करे के अनोखें परतिभा हो खचे।